உணர்ச்சி நிலை மகிழ்ச்சி, மனநிறைவு மற்றும் திருப்தி போன்ற உணர்வுகளால் வகைப்படுத்தப்படும் நேர்மறையான உணர்ச்சி நிலை. நல்வாழ்வு மற்றும் நிறைவு நோக்கம் மற்றும் திசை உணர்வுடன், அர்த்தமுள்ள மற்றும் நிறைவான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கான உணர்வு. நேர்மறையான அனுபவங்கள் மற்றும் நினைவுகள் அன்பானவர்களுடன் செலவழித்த நேரம், சாதனைகள் மற்றும் தனிப்பட்ட வளர்ச்சி போன்ற மகிழ்ச்சியான நினைவுகள் மற்றும் அனுபவங்களின் குவிப்பு. நன்றியுணர்வு மற்றும் பாராட்டு வாழ்க்கையில் நல்ல விஷயங்கள் எவ்வளவு சிறியதாக தோன்றினாலும் அதற்கு நன்றியுணர்வு மற்றும் பாராட்டும் மனநிலை. மன ஆரோக்கியம் மற்றும் சுய பாதுகாப்பு ஒருவரின் மன ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக்கொள்வதன் முக்கியத்துவம் மற்றும் மகிழ்ச்சி மற்றும் நல்வாழ்வை மேம்படுத்தும் சுய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுதல்.